المهارة الي اتمنى انو كانت عندي هي المرونة، المرونة ال الزيدي - يعني من تكون مرونة عندك بجسمك كلش مليحة، اطيق تقلب تقلات بكيفك، تعمل حركات بكيفك، يعني تمارس جميع انواع الرياضات كلشي، فماكو شي يعيقك، بس هي المرونة انا اغشعا، الي افتقدا انا حاليا ، والي لو كانت عندي كنتو كلش غاح اكون سعيد